Cero, oon, uu, oni, komi, o'on, iño, uxia, ona, óón, uxi, uxi oon, uxi uu, uxi oni, uxo komi, ñeon, ñeon oo, ñeon uu, ñeon uni, ñeon komi, oko, oko oon, oko uu, oko oni, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxia, oko ona, oko óón, unidiko, unido oon, unidiko uu, unidiko oni, unidiko komi, unidiko o'on, unidiko iño, unidiko uxia, unidiko ona, unidiko óón, udiko, udiko oon, udiko uu, udiko oni, udiko komi, udiko o'on, udiko iño, udiko uxia, udiko ona, udiko óón, komidiko uxi.